Akalla nii ha leuru je mari nyalɗe talatin koh talatin'e go'o, nde veti pat miɗon sooda nyamdu nde gotel bo miɗon sooda nyamdu mai banaa ujunere gotel, ha leuru nii miɗon faɗɗa ujunere shappanɗe tati